आदल्या काळान खलबदों हयो रानचा कुडीतलो सांकी गरजेची वस्तो। खलबद्यां जे वटुंग घाल्ता ता एक तार सांक्या सुकलेला जाये नांहं जल्यां तारणे जाये, तीतुं तें वटां सोपे जाता। खलबद्याचो दाणो दामून गोल घिवणेता तोशे ते चिड्डोव बारीक जाता आशे तारेन तेंचे वातां जाता।